طبعًا عادةً استيقظ في الصباح حوالي ستة ونص، أبدأ يومي بفنجان قهوة، بعدين أمارس شوية رياضة، بعدين الفطور يكون حوالي الساعة ثمانية.